الأنتقاء الفوري وايد أحسن يا أخي تخيل تطلع من بيتكم وتوصل أوروبا بثانية ولا تشوف زحمة الدائري الخامس وتجول السلام عليكم وتختفي، بس قراءة العجول ما ودي أعرف شنو يفكرون الناس أخاف أسمع شي يظايجني، ولا أفقد الثقة فيهم.